احسن طريقة باش نكمل بها نهارى الصغار يبوسونى ونحسهم فرحانين وممتنين لي انا امهم ولي هما ضحايا ومعايا هاديك احسن طريقة كيف يبوسوني وهم يضحكوا فرحانين ويقولو لي باهي ماما باش نشد فصورتنا هذيك احسن طريقة من شبهها للنوم من غير ما نخمم ومن غير ما نبقى هكايا معنتها نبرمج.